Fomba fipasihagnana patalomo <hesitation> atao mamay tsara moka fera voalohany e. Izy vake aminjay aholoanao rirany aroa: rirany amin'ny patalomonao ahila, rirany avy amin'ny ahila mandeha amin'ny ahila ampifanantonigna. Izy vake aminjay pasihagna alodiloditra ake i fera igny. Izy veo kafa voapasigny misy rirany be aloha aketo.